Äj nämpa't ke cuando wakajsi ka'pa 'yune mye'tzo'pya mu'pa mu'pa mye'tzo'pya y nta'p pya'tpa y jen jenä jenä que si no ka jenä kyuidatzäkpa jenä 'yampän kyuidatzäjkyajpa, es como nä kyono'yajpa tyi'yajyajupä äjtyä mparte käsi, por que, äjtyät na kono'täjpatä na cuidatzäktäjpatä, jejtzyeta'p anim jejtzyeta'p je wakas tambien y tuwi tambien cuando ka'pa 'yune jendyi nyanhke'ta jetyä nyo'syojmä jentyi ma tzyämtäjkäkye', por que jenä' jenä nyäjäpya je tyuwi'une.